زرت المدينة المنورة وكانت تجربة رائعة توجعت ان تكون المدينة مليانه روحانية وهذا اللى شفته فعلا زياره مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت من أجمل اللحظات والجو كان مفعم بالسكينة كمان التجول فى الأماكن التاريخية و الاكل الطيب هناك خلى الزياره تجربة لا تنسي